Nine ku iná chí, chí iná kuanjan chechexi ña nga kó no vilú xhe xhe ratá, ratá kuaxhi nrukuxi veedi vee ratá xhexhixi, rata jan xhexhixi, vilú ñá la masa ña xhexhixi vilú, té kui axhia tindo xhi tikuche nakañaxhí kundoá kinxhi contra rabia <noise> ese rata <hesitation> se el gato jan kutionxhi vay uj. <hesitation>